Ee li chee' jab'ek he k'ax kikna' he an wa ke kequpxek, rimal k'o kichakan wii', rimal lera' xaqara' k'o kik'aslemaal cha q'iij saq, wa qaqiya'aj, wa otz rilawchixiik kab'anan, qaqtzaq riya', qatzaq jab'ek rixaq taq chee' cheqe'j xaq chee' jab'ek chixe' ela' kirk'iytisaj, k'ax kikna'an wa qaqapuj, xa' rimal jun chee' wa qas he otzt riwach kirya'an, wa qas peetz' riwach kirya'an, ela' rib'antajiik che he qaqapujqaj xa' kela' lara' kik'ixek k'ax kirna'an, re qas otz chek he riwach kirya'an, xa' kela' kirya', kirpetsaj kipe rik'ex, xa' kela' otz riwach kirya'an, wa qeqe, qaqapuj y wa otz riwach kirya'an y ra'aj qab'an k'ax chiran qaqapujqaj xaqara' k'ax kirna' li chee', k'o risanti'iil, k'o risanti'iil k'o ridiosiil cha q'iij saq wa otz rib'aniik, wa otz richijxiik wa otz ri he riye'xiik kab'anan, he otz he kirna' riiib', xa' junaam qak'in ra'aj che aj wunaq wa otz qach'ab'xiik otz qana' qiib', wa otz qalawchixiik otz qak'iyiik junaam rik'in jab'ek jaljaq taq chee'. Xa' kela' e k'o k'ey k'o kotz'e'j, k'o chaj, k'o mop, k'o q'anoom, k'o pak, k'o kuxen k'o he ma'nk, k'o renejeel taq chee', renejeel chee' rii' he kikna'an, wa otz kab'an chikyan otz otz kikna' qiib', otz jab'ek kiwach kikya'an xaqara' he kechakan chaqan rimal qatijan jujon taq wachee'. qaqtijan xa' rimal la' he otz qab'an chikyan lera' kikna'an xaqara' k'ax kikna' kiib', k'ax kikna'an wa qab'an k'ax chikyan, wa qaqupuj xaqara' wa k'o jun awaj che kajatab' poon chinaqaj, wa k'o jun chikop che kirb'an k'ax chikyan, kirtij poon kixaq, k'ax kikna' kiib' lera' kemayrek, kekamek, ke kikb'an k'ax kirb'an q'an kixaq, wuxu' he kipoq'or jab'ek riwach, wuxu' kirb'an petz' riwach k'ax kikna'an, li chee' k'o ke kik'aslemaal xa' junaam rik'in li wunaq, xa' junaam rik'in li awaj, e li chee' rii' he qaloq'oj qalawchij otz he rib'aniik jab'ek qab'anan xa' kela' he lera' kek'iyek, kek'iyek k'ey kepoq'sinek, ke xaqara' k'o jujon che k'o riwach otz ketiik cha poon k'o k'o rib'aq' jab'ek he li wachee' qatiik poon. Xa' kela' kichakan chaqan rimal ke ke poq', kepoq'sisek, ke ketik poon xa' kela' kek'iruul y qaqtijan, qaqtijan, rimal ela' qeech re wural he pi Tujaal qatik poon jab'ek taq chee' taq ch'ite'n kenimrek jarpala' junaab' ni ki'ab' junaab' kenimrek kenimrek, xa' kela' qatijan kiwach, wuxu' he kiyqamam, wuxu' qaal, wuxu' qalk'aal kiktij li chee', qab'aj chikyan kiktika', qab'aj chikyan kikloq'oj xa' kela' li chee' la' otz kikna' kiib', otz kek'iyuul, otz he otz kiwach kikya'an, xaqara' qak'iyij he kichakan wa kichakan laj qapuwaq qak'iyij riwach, wa qas choom ke'lek wa k'ey ke'lek, he k'o kichakan wii', xa' otz qak'iyij, o re qatijan, o re qasipaj che qachalaal ela' kichakan wii' jab'ek riwach taq chee' rii', renejeel chee' rajawxiik chaqan rimal he kirya' qakiq'iq', wa k'o kiq'iiq' re li chee' ela' kirya' qixlaab', ela' kirya' qachoq'ab' renejeel q'iij wa otz riloq'xiik he laq'laj taq chee' qab'anan xa' kela' he otz kik'aslemaal, otz qak'aslemaal ra'aj rimal lera' k'ax kikna'an xaqara' wa qab'an k'ax chikyan y wa ost riloq'xiik qab'anan k'ax kikna'an.